لما نبي نعتذر من حد أول شي نبدأ صادقة ولازم نكون نعتذر من كل قلبي، تاني شي ن- نعترف بالخطأ ونجول شن- شنو درت من حاجة غلط، من بعدها نوعد الشخص إن ما نكررش الخطأ، وإن بنتعلم من هذا الخطأ، ونختار الوقت المناسب، ما نعتذرش في وجت العصبية.